दो हजार एकविश या वर्षान आमका स्कूल जाण अपाय। असले मासया वोगाटक आनी आता कोरोना चे केसेस। कमी झालाले खूप्स्ये भुर्ग्यांनी स्कूल सोडलाले आनी। आमी खूप कमी भुर्गी उरलो आमी सगली मास्क घालून। असलो सॅनिटायझर चो वापर करत रावो आनी। आगाचो तापमान तापसून मगे स्कूल जाण बसंक मेला।